A be koleyaa bake, a be koleyaa puru i foroyaa. Foroyaa a maŋ diyaa, siritu dimbaayaa tio i foroyaa noo. Misaalifee niŋ moo laata nte la, a ye ala feŋ dii nnaa niŋ kodoo le mu waraŋ domoroo a ko nñe ko ñiŋ muta nñe janniŋ nbe soolaa a ma, nse a kee noo le. Bari saayiŋ niŋ feŋ maŋ tara nfaŋo bulu n na dinbaayaa naata a ko konkoo be a la, niŋ domoofeŋo le mu nbe a dii ala, i ye a loŋ foroyaa fele a tiñaata, i yoo kodoo le fanaŋ ne mu. Niŋ haajoo boyitaŋ nkaŋ saayiŋ saayiŋ nñanta muŋ rege la n ko saama niŋ nŋa soto niŋ a maarii naata nŋa a dii ala. Niŋ nŋa doo bondi jee niŋ a maarii naata niŋ a soolata kodoo la, a ye a tara ŋŋa doo boondi jee, i ye a loŋ nŋa jikoo le tiñaa le, ko foroyaa dooyaata.